Sa'añá chi ja sa'áda ja in na sa'áda in chuún chi nu na sa'áda in nte minu te jaán kɨji kenda in na'ada ni ki kinda in kɨsɨ te na'ada chunn na'ada in chuún, na'andá ntute, na'ada, standa nu ñu'ú yuan te kachída tikuúnda, kaxida in nu'u ajú kaxida te na'adá nu teu nu saada ja tavá xikó <hesitation> tanda in ntuva in in yaá in kotóna ntá nií nu ni ja'an nií naada naada in mínu stíla innuku ja kunú yuan sa'ava ku ási yuka ku ja ja sa'a seña in nte minú chuún.